Bo'yinbog'ni qanday bog'lashni bilaman lekin men yoki atrofimdagi odamlarning galustikni taqishi ularning qayerga borishiga bog'liq masalan tadbirlarda qatnashishsa odamlar asosan galustik ham taqishadi.